To fuɗɗano dai neddo to defai marori muɗum neɗɗo to ɗum sodoyi ndi to bo ndi don jodi e badauru ma neɗɗo to ɗum sodowai ndi ma to ɗum sodi fuɗɗano neɗɗo sai wadda waila ndi dow tirewo, neɗɗo to waili ndi dow tirewo, neɗɗo to waili ndi dou tirewo, ngondi wodi kayon kayon ngondi wodi bakhon bakhon ngondi bo ndi don takki gaba go- o mata yindi ndi wela yi'iki ma. Neɗɗo jodo subta shinkafa mun to subti shinkafa mun todum waddibo ndi kenan neɗɗo sutta ndi to sutti ndi sai surna hite muɗum neɗɗo to surni yite bili fayande muɗun diyan dedai ko kaye godde ngurtoto goɗɗe ngurtatako to nde gurtoto de neɗɗo to wari lootuki ndi, neddo sai nonon ndi entare e kwanowo ko tumbude mudum to fayande maada nufyi sai mbaila ndi to neɗɗo waili, woɓɓe- goɗɗo wawai wakki manda seɗɗa goddobo wadata manda ma non defata ndi. To ta defi a jippini to ndi bendi ngondi hoshai minti ashirin haka ko talatin ni neddo sai to nani di tsantsamake to bo lotai ndi to lotai ndi, no be ngi'ata ndi wai 'sulale ko?' neddo to ndi hushi benduki sai jippina neɗɗo to jippini sai suwa ndiyam dan to siwi ɗiyam ɗan goɗɗo tawai luttano kanjum less ɗon to kayan kon dum tawata less kon neɗɗo wowai e lokaciyel ngel neddo fu'ita nenaki ko itta kanye nde to daga don shinkafa neɗɗo fu'ita nenaki ko itta kanye de to daga don shinkafa neɗɗo woodi a nyama wala matsala wala kaanye wala komai. Neddo sai wiytina di wada ndijam sedda nder fayande nden neɗɗo to wadi ndiyam muɗum sedda sai wuiti nandi, mittihon seɗɗa ma a huwa kugal mada sai ngada jippina hunde ma. To e nebban ngatta ma neddo sai binla nebban mudun sa'a non ma to neɗɗo mbili fayande mudum haini manja mudun hosha kaya li'o muɗun tattasai en, albasa en, attarugu en, neɗɗo hosha wada sa'ah dum neɗɗo sai sa'ih neɗɗo sai saih daidai dow dow dow sai wadda wada ndiyam muɗum daidai neɗɗo to wadi ndiyam muɗum deidei shinkafa ndin neddo shinkafa ndin neddo to defa tandi haa jo'inadi sai loota wukka, neddo to wadai defande didi bo neɗɗo sai sulalo ndi sai jo'ina ndi, to jo'ina ndi to ndiyam neddo nyufi dan wadani hadi komai ta sai kaya li'oh mada a wadi a ndiyam mada ngadda maggi en mada ngad. Ngadda manda neɗɗo sai wadda wada neɗɗo to wadi dum sai maɓɓa fayande muɗum lokaciyel fayande wailiti shinkafa mada bo don godi hairi bo ndi timmini simtol a itti kaye mada a wadi ko dume neddo sai waila ndi to waili ndi nder fayande endi dollo endi dollo toon neddo to omti fayande mudum tawi ndiyam dam fuddi ustaki neɗɗo sai usta yite ngan saboda to ndi nanga fayande har ndi wuta ndi wada ka haccuki neddo sai fooda hite to e fulbe ma neɗɗo sai us wadade sedda seɗɗa yite ngan to hubbi wadi mintihon edda neɗɗo to onti ndari to wadi nom muɗum ma hettai ndi wadi na ndi wadai taa nani ndi don luttiri a nanai ndiyam